Resaka hazan-dranomasigny ndraiky na laoko zegny. Tsy dia mahay loatra zaho mahakasika an'izay satria tsy mbola nandaligna loatra tamin'ny resaka hazan-dranomasina io. Dia tsy dia magnana- tsy dia magnan-kambara loatra zany hoe karakory fifandraisana mahasika an'izay.